ثقافه الصين هى تشمل عندهم الفنون تاعهم الصينيه التقليدية الرسم و النحت و الخزف و الخط يعتبر عندهم هما رسم صيني و هما عندهم راهو برشا لوغات و برشا لهجات لغه واحده هى أما برشا لهجات.